Waaw bi gën a gaaw, bi gën a gaaw, lu <hesitation> lu si dee <hesitation> loo si dee mën a gis rek lu mën a dem si àll bi pour rëbb, doo si dee mën a bàyyi xel lépp lépp dafa gaaw, <noise> balaa nga koy xam ne lëg dangaa toog rek nopp yi ngay séen muy dem, <noise> waaye nga daw ba jàpp ko, ba jàpp ko du yomb <noise> dafa gaaw trop lëg <noise> gaaw na si rab yi gën a gaaw si suuf si la bokk. <noise> Beneen bi si topp bu ñoo wax bi gën a yéex <noise> kakataar la, moom doxam benn benn la, dox benn dox benn. Ba li gën a garaaw si kakataar mun naa dox ba ñëw change color niroog yow, <noise> moo tax day soppi color. <noise> Color bu mu gis rek mun naa jël color boobu doxam dafa yéex benn benn benn benn. <noise> Ñaar yooyu daal benn lëg, gaaw na, kakataar yéex na, waa yooyu moom, moo xaji àll tam gaaw na pour nga dàqe ko ba jàpp ko <noise> yombut, yomb na di gis waaye pour nga jot ko du yomb <noise> waaw. <noise>